छूकिएस् न्ब थै, जेन्ग सिगन्ग् तु चूकिएस् तु, चूकिएस् तु नमन् जेन्ग बिस्कि त्सेहेनेमन्, केन्तो तन मोदेर्न् नाम् जवे अर चूकिएस् नै। ओत्सै बिबस् ज्वोत् बेले-बेले धुरोनि चूकिएस् तुन्गो। जेरे है, जेन्ग सोब्से फवोरिते है बोइनि बुन्ग जमन् निअ जवे छोचोलते छिप् चूकिएस्। अम्ब्र है स्निच्केर् दूद्ले चूकिएस् न। प्रए गदै चूकिएस् ब थै य, सुगर् चूकिएस् ब। पेअनुत् बुत्तेर् चूकिएस् तुन्गो। प्रए व्हिते छोचोलते मेतदमिअ नुत् चूकिएस्। ओअत्सम्बु ब न यु चूकिएस् न। जेरे ओअत्मेअल् रैसिन् चूकिएस् है यु। अम्ब्र है, गिन्गेर् ब्रेअद् है न चूकिएस् ब थै यु। अम्ब्र है, मेल है बिले-बिले ब्लेच्क् अन्द् व्हिते चूकिएस्। भ्रोव्निए चूकिएस् सबै। मन्सि प्रए है तन आत निव चूकिएस् ब न यु। भिहोइ सोफ्तेन् आनेइ मननेइ। हेइ, बिहो कथो मुन्दि यर। मैद निव है यु, आत निव है यु, बिले-बिले ब्लेच्क् रुकुनि चूकिएस् थै यु।